Eng' supuhi, ko kang'et kachap chaik, kachop chaik koruryo kapsa komie, koru kepakakchi chaik eng' maat koruryoo akoi kochamukonio sing'iee koi komakonin ko konin tukun chemuuch kwamin eng' moee, ako ka ka akakurkuren chapati, kochapati ichu irongchini kei, kasuku asikorkoren pushek, ikorkoreen ituchi mayaiyandet akiparpar, iparpaar atya icheng iin icheng icheng icheng kirangi, inyipe inyipelen anyun chapatishek kei, ichop cha- chapatishek kai akoi koruryo, yerok ichape, iamde anyun chaik kei, kokang'ae anyun chaikae kokaanyiny ochei, ako kaanyiny akichek chap cha- chapatishek kae, kaakichop kokararanitu.